Cⵀⴰⵔ ⵎ'ⵢⴰⵉⴷ ⴻⵜ ⵏⴰ ⵣⵉⵏ ⴽⴻ ⵢⵓⴼⴰ ⵍ-ⴽⴻⴽⵓⵜ ⴰⴳ ⵏⵉⵣ. ⵀⵉⵏⴽⵉⵜ ⵏⵉ ⵜⵔooⵏ ⴰvⵉⵏ. ⴷⵉⵏ ⵙⴻⴽⴰⵉ ⴰⴷⴰⵎⴻ. ⵜⴰⵙⴼⴰⴰⵓⵏⴽⵜⵉⴻ ⴱⴰⵏⵙ. ⴰⴷⴰ....